أيوا الف- الفن يحسن المجتمع، إنه يعتبر يعبر عن مشاعر الناس ويشجعهم على التفكير والتعبير عن نفسهم، الفن يمكن يكون وسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي.